<hesitation> ɔwlɔ wanɩ nikatʋ ɛsɛ miebienɔ aa ayili ali ɔwlọ wanɩ nikatʋ la mʋ niyaba ʋdʋnʋ atamiɣla akɔnamʋnʋ ataminɛ kɔtʋma lanɔ akɔnanʋ ʋsʋ lakʋ atanɩ eyinɔ makanasɛ ti fʋanɔ nʋ ʋdʋ mɛ atanɩ akɔnanʋ ʋsʋ nʋ ɔzemʋ dʋnʋ ɔlʋɛ katʋma atanɩ eyinɔ mʋa nɔla nitʋma nɔla nikakama ɛkʋyɛ kakayɛ mɛ ɔtala nʋ ɛsɛ mʋ ɛkatʋ ɔwlɔ nʋ ividze mɛ ɛkaka ɛkʋyɛ maya wini tinya tinya tinya awini kesi ɛfʋɛ kabkʋtʋ dzɩ la medzi abʋɛyɛ nʋ yayɔyɩ aa yanoɣla la yabana yɛyɩ dʋnɛdɩ kaka kɔba wini kɛ abewi odzi medzi afoyi mɛ eyi ɔtala nɛsɛ.